omwaka one bwa omogoko mono nkonyara kogoka nande ngokokera na etariki eyemo ekero yabeire twakorire omwaka twaserekeire omwako togochaka omwaka omoyia, iga toko iga nkogoka mono, igo okonyora ng'a buna egroup ya abasae bari toraseee ekiombe ase ekanisa gose ekiombe aria ase tore ase kende gionsi togokora, gose buna ekanisa iga nkorangeria abasae bane bonsi twaikaransa nse buna omwaka omoyia, twarigereria ng'a nki twakorire ka ase ekanisa omwaka omoyia nki twakorire, twaikaransa nse buna abasae, twarigereria twateba ng'a bono omwaka oyo twabanga tarehe moja <hesitation> ntotaete gocelebrate totaete kogokera omwaka oyo <hesitation> tore amo buna ege egekundi. Narangeria abasae baria twasoa gose what ewhatsapp eee egurupu eria ya whatsapp twarika nse, onye na echibesa twachanga, togoo twagora endagera biria bitakeire kera omonto keri atagete togore twabanga twarosia ebudgeti yaito buya twanyebanga. Rinde ekero tokogenda koooo go- go- gotwara endagera eria gose ekero togocha gobeka endagera rituko riria rigoika, igo okonyora tobwate endagera eye totaete koragera, twateba ng'ai togochi koyerirera, twateba ng'ai togochi kobera naende place kiaa nsemo ki ere enginya, manyaaaa mmm muna ase totaete korigia twarigia kero omonto orwee e- e ebirengereri biaye twagenda ororo. Rituko eria iga na erituko rire ria omogoko mono, kero oyomo ookonyora agogete agoteba ng'a, okorire omwaka atarwareti mbare okonyora anda akarwarete ase nyagitari noo amenyire omwaka omogima, abamwabo noo bare ase nyagitari, abande noo bare ase nyomba barwarete, rakini kwanyora ng'a gose ninche omwaka omogima, tinanya korwara nanya koenda nyagitari menyete inde buya. Igo mbwene na ngogoka mono, ekero rituko riria riabeire naende iga nkoigwa buya ngorikera abasani abaamate nabairi nabatebi ng'a omwaka omoyia oikire, twagoka twaikaransa nse onye na embori twanyenya twaria, onya na echisoda twanywa, onye naaa e- eee- ee- enuh chichabati chiarosiwu twaria, erinde twaaaa twa twa twaserekea ase obomo. Twabera ase obomo, twagokera twamanyana buya, keri totarakora naende twarigereria ng'a omwaka ogocha ng'aki naende tokoyebwati bono ng'aki ogochaka twabanga, naende twarosia eratiba, ya okobanga ng'aki naende omwaka ogochaka. Twachaka bono naende kobanga after twarageire twabanga twakora, twarosia eratiba yaito naende buna omwaka ogochaka purochegti ki togokora prochegiti nere eye twayebanga twayea erieta twayea kera egento twachaka, naende twanyeminyokia twachakera abwo omwaka gogochaka bono twabeka chitariki gete, omotienyi gose na omo oyo kabere buya iga ya omotienyi omotang'ani oyooo kabere oyo kabere, twasoa abwo naende twachakire gochaka kocontribute. After twarageire twakorire, twaimoka twasaba, twagoka twakwanania obotuko bogosoa twatigana kera omonto ogenda sobo bono yatigara eprochegti eye buna twayechaka, naende twanya koinyorania buna egatakeria gochaka. Igo na erituko kera oyomo okonyora aganyererete, aoeteire charenges chinyinge amang'ana are ase ense amaange okonyora ng'a nonye nonya marriage ebunekete, ogonyora bwaamate mboiyo rakini kwanyora ng'a, ekero omwaka oria oigete na nyasae naende otoire afya enginya twaumeranire, to onde taiyo ogechiri, togogete twairana amo, twaseka baria twagechanete naende twairana amo twamoaka twarangerania twateba ning'a yaya nakogoserete. Igo ntwakorete iga bono omwaka ochakire ore omuya totigane amang'ana amange, toirane tokore oemeremo ase obomo eyi nero rituko inche ngokoera ekero riabeire, iga ngorangeria abasani, narangeria abairi narangeria abaminto bonsi baria abaamate tosi to abaamate baito tosinyaine amo nabarobwo, nabatebia ng'a omwako oyo nomoiya, amang'ana aria amakoro aerire, bono tochake omwaka omonyia, na onde otaranyora ora otaramonyora kristo nere namo namosawishi, nere otwara, chingaki chingiya aende nabotebia ng'a bono omwaka oyo, erwe naye onyore batizo omomanye kristo tomenye ase oborembe ore tomenye ase nyasae are, tomenye ase omo emechando etari, tomenye ase yeso, ende tonyare gobwaterana tonyare gotarera esabari eye iga, tonyare kogenda ase enchera eya eyemo yoka, nero yoka eratoikie ase toganeira goiki. Igo nabo ere buya ekero omwako oyo oikire abanto baiche ase oboamo twatebani keria totarakora, na keria achieee otaka oganeiri goikera gwa otaikerete omwaka oyo okoera naende omwaka onde ogochi gosoa onyora ng'a amaene pi egento nkere ntaikeirete bono naende kwabeka egori, kwabeka egori eria gwachaka korigereria ng'a ng'ai ntaikerente, onyare goikera igo omwaka oywo, na omwaka ore omuya ase nde inche ngonkonya ore goikera ebinto ebinge nanyara korora estepu nasukire na estepu ntarasuka eri nanye kogokera.